ऊंच उबे डोंगर सुमार शेंबोर मीटर ऊंच असतात। हेम डोंगर उबे असतात म्हणतोच तांचेर चोडडुंक। चोड त्रास पडता ऊंच वयता वयता वारो उन्हो। जात डोंगर शांत आनि सोबीत असतात डोंगरार। देव मेळता ओक्सेम म्हणतात डोंगरांचर। आत्मिक व्हाड जात आनि मण शांत जात।